Momba momba sakafon-drô Afriky disiody ndreky izen̈y. Irô an̈y zen̈y miaroaro zen̈y kolontsain̈y ndrô. Ia, avô amy izay resaka pôtiky hen̈a, resaka hen̈a zen̈y ten̈a tian-drô ahan̈iny an̈y malaza izy an̈y.